كلاب أأ بتحتاج انها تتمرن كل يوم مش أأل من ساعة ساعتين عشان تحرء الأكل وتتمشي زائد أنها هيا لازم ان هيا كل يوم تتمشي وتشم هوا وتشوف اشكال طبيعية وحيوانات عشان متكتأبش لأن الكلاب بطبيعتها اجتماعية زي البشر